Duncue ma basta che për, basta che büte menu sal ënt i cibi cuandi ti cüzin-e e pöi se ti cate co cate co pa i cibi sut a sal, alura li gia tache a ridüri ël consüm dë sal e pöi ëntà che büte pa ël sal s'la taula cuandi ti mange, parei l'as pa la tentasiun